Vijo ambafyo ni firahisi ikora haghire marughu kwachemsha, haghire kirembe, haghire vughai, haghire mchere, haghire via, haghire magimbi ni vijo rahisi ikoa angiu kwanzahena ikora kwatumia fo gharama nyingi thana, kole ni marughu kwachemka kana ni magimbi kana ni iki ni rahithi kabitha ikira haghireho mambo mengi.